Yo prefieru de bebel cerveza porque tien menus alcol i se puei bebel bien fría, mentris que'l vinu tien más alcol i no se puei bebel mu fríu, un pocu frescu namás. Antocis yo prefieru de bebel cerveza porque colas caloris essu es lo más emportanti. Hueraparti que ya te dixi que'l vinu no me gustava assinque está tó dichu, no es? Alogu tamién ain cervezas que m'enllenan más el oju que las otras, craru.